Ko̱mburbeer, ko̱m burbeer sher din ko̱mburbeersher rab, ko̱mburbeer sher birab, ko̱mburbeersher binnaar ko̱mburbeersherbinnung, ko̱mburbeersherburkuun, ko̱m burbersherburbeer, ko̱mburbeersherfarfada ko̱mburbeershertirkamo, ko̱mfarfada ko̱mfarfashiru. Ko̱mfafadasherdin, ko̱mfafadsher rab, ko̱mfarfadasherbirab, ko̱mfarfadasherbirab, ko̱mfarfadasherbirab, ko̱mfarfadasherbinnaar, ko̱mfarfadsherbinnung, ko̱mfarfadasherburkuun, ko̱m fafadasherburbeer, ko̱m farfadsherfarfada, ko̱mfarfadashertirkamo, ko̱mtirkamo, ko̱mtirkamosherdin, ko̱mtirkamosherab, ko̱mtirkamo sherbirab, ko̱mtirkamosherbinnaar, ko̱mtirkamosherbinnung, ko̱mtirkamosherburkuun, ko̱mtirkamosherburbeer, ko̱mtirkamosher farfada, komtirkamoshertirkamo wo̱n.